ase inche, abanto ng'anchete, ng'anchete egento egetang'ani, omonto oachete rigenderero. Egento kia kabere, ng'anchete oonto oanchete, obwanchani ng'anchete omonto bwanchete ekanisa. Nigo ng'anchete omonto obwate etabia engiya otaancheti kong'ainereria. Omanyete momenye na omonto omokora, otari bogemu, omonto oanchete rigenderero, otari kong'ainereria, oanchete nyasae ime yaye eyio nere aba egento ng'anchete ase ense eye. Na omonto otari moibi, na oboibi borobwo na obobe, naro tinkoancha omonto ore moibi, eh.